Osikwagam han merigal okpa wiri merigal okpa wiri merigal ma chibula nu osisi nma sa okpa wiri merigal ma chibula nu osisi eqwan mbro alele han merigal ma chibula nam nu osisi am garri wen mma cannu nweren ya messi nu ga so bekwu si oyi shi nu ba kwun mini ke bola om esunama equan ma ye ji akam messi ya ma ye ji akam messi ya nzin voyal mini wri pal a vosara nu han jiga ihi nkpa wosin bakun nshikemekun meshime kwula nda ziri nsuku nmem bia baku sini mi ni wiri urini wiri ke oshiri etitaral zengal nu remain azun nu anu ziga Buguru okozi omini wiri okozi akugaya ishia okpaku shinuma nbido eri because nu ihinu nu ni wiri wen massi amassi inyin omassi ogugan nu oriri nu okosi sika happo wiri nda bake giyaro chiga biri biri arike nd a ohan bana kanu ma ma ya rigarri nu okon osisi ka maka owe nu mme ri garri nu osisi ka e quan oyo siqua ka motu ga origarri nu osisi ka obro ko oma njikwa ma owerun han merum nu ori garri nu oko osi si oka ma nmosigal ken ma ka nu bo mosigala nu iken ohan gurun dekpal ohan oyari so in ohari guron nu osisi ka zen messi nu ma. Akilaa wariwa maji akam mel nkapatin ya lam ya nu ayanran my ka ba haper my ozuru turikem nu enhen zila my jika messi han mel yari rumu takiri messi ke bu mel mekwuru garri wil adam bia kpa kusinum nuni wiri simo kwurol ri ma an so deral.